Wula laa la inuup wula laa la chee' reh kooka wula laa kiq'ar chilindron y ja'ar wila laa la sa cedro y laa tz'oo' nila' han ru'uum ruxlaam y la nu y la inuup ru'uum ru'uum nim y ree' ke wula laloo' pan qatinimiit